Pensirwel taa jogake ngel, a ñoƴƴi ngel, a ñoƴƴi a hawtii kundugel ngel e ɗeriyol, sey ngel ɓalwina to ñoƴƴu ɗaa. Ɓaleeri takkiindi to maa ngel, kayri ndin hotata to ɗeriyol ngol, a winndaa ɓaleeri ndin e takka to ɗeriyol, ko mbinndu ɗaa, kanjum ngiyataa.